एक गंदा सीसा के साफ कइले के कइ तरीका होला। सीसा के सरफ और पानी के घोल से साफ कइल सबसे सस्ता और आसान तरीका हो। एकरे खातिर सीसा पे सरफ और पानी के घोल के चिता मारी दिआल जाला और कपड़ा लेके ओके बढ़िया से पोछी दिआल जाला। ईके एक और तरीका से कइल जा सकेला। <noise> कपड़ा के सरफ और पानी के घोल में भे के ओके बढ़िया से गाड़ी के सीसा के पोछी दिआल जाला। हमहु एह दूनों में से कवनो एक तरीका के प्रयोग करब और सीसा साफ कइ देब।